Mìŋ kɔ̀à ka hawe ka gè nyiiŋ, mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ ka nyùnàŋ ka jè ka dià tɛ̀ɛ̀ kaìŋ ka ka ka hawe ka gè nyiiŋ. Miŋ fè bɛìŋ hinie wèè ka nyɛ̀nɛ̀ŋ gbiŋ wèè ka nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmo bà, e gbiŋ lii.